أيوه طبعا لو الفن هابط هيأثر تأثير سلبي وهيصدر حاجات سلبيه للمجتمع والأطفال اللي هيتفرجوا والأشخاص اللي معندهومش سيطره علي نفسهم ولا علي تصرفاتهم فهيعملوا نفس الحاجات السلبيه اللي بتتعمل دي هتأثر بالسلب علي المجتمع.